Maro koa gny karazan'alika haiko gny manavak'azy. Misy gn'alika be volo, alikam-bazaka reny, misy gn'alika mirerirery amizao avao, alika gasy gny fiza- firehefa ay azy, misy gny berger allemand, misy gny berger belge, misy gny pitbull, chihuahua, la misy koa gny bulldog, maro misy gny dalmatien. Maro ny karazan'amboa haiko.